<noise> <hesitation> eo mata rakah, eo to te no sih von. <hesitation> teno sih pah von asi von penom to tenon sih arihin na ru'en- na ru'en, tenon von penom tevatat akuk non von. <hesitation> Eo to teno sih pa <hesitation> von, tevat non a ru'en, avu peo, popa peo, mea, ma kear kori peo, kear abuh peo nom to nes pet tenem von. Ok eo koman, eo to teha kuk sih, eo kiu tah en akuk ava no sih, <hesitation> vatavir akuk avano sih, <hesitation> gen eoto noroma, novare rakah roma kopa ma ko <hesitation> sikiu eo tones pok no sih, eoto nes no mohin, kiu tah'en noma, vosama, vaten vos ama tah'en, eo bus ia iun, iun pe popa peo bene ayea peo, nom tones pet tenem. Eo koman eo ahik ta kiu, eo gen to pok akuk no sih a kiu tah'en, <hesitation> vegen irr to, va'ih eoto <hesitation> nat o'in a kunkun keo pah kun no sih ama Tah hop, varih nom to, eoto vavuen no sih ko pa gon moni ino iah ira'u, vavuen no sih amatah eoto kun no sih, suboav to voen rer sih <hesitation> eoto to hikta nat ono akun, vegen to tenon a subuav to vasus o aneo kunkun, <hesitation> keopa nat onin a kunkun, keopa nat oina kunkun, keopa nes kunkun no, vavoen no, <hesitation> eoto antoen butar pet oh amameh ken <hesitation> kunkun eoto nes pok no sih, eo koman to pok oh <hesitation> pok o koros mea matah, mata iah eoto nes kun no sih von. Keo pa gon no asi moni eoto ot ino sih, keo pah voen ama si tah, va'us no e voe peo, pa voen tah en, <hesitation> moni eo to gon no sih to va'us no sih e voe peo pa voen tah'en, matop ino kua penom abuok, matop ina iun, matop ino kua bir kamis <hesitation> eo to nes va'us no sih e vue peo. Eokoveh ahik ta kiu keo pa pok nosih o ken kiu boneh tones momor akah no sih va'us e vue peo. <hesitation> Pa vavoen ina ama si tah, pa va'us iah. Peo ahik ta kiu, eo to te a kuk no sih, keo pa nat ohin a kunkun eo panes momor akah no Eo to nat oin a kunkun, <hesitation> keopah te no sih, kunkun no sih, vavoen no sih. Ok, eo pa pok aru asih iun eoto, <hesitation> pok no ira'u va'ih, eoto temeno asi iun toan peo to tenon hanan, eoto nes nes vavoen ino ama si tah, si tah eo to vavoen ino sih, eoto va'us akah non a te penom a vuton taman, ah. Be voe peo hikta gon anon a voen pi, eo to nes va'us no e voe peo, pa- pa si moni eo to gon no sih. Va'us akah no si kua peo, me voe peo, e sinaneo, tamane ahh. Nom to nes pet tenem sih, keo pa va'us akah no ra'oer pa, <hesitation> va'us akah no ra oer pa- pa matop ina iun, <hesitation> pa voen amasi tah, en ve nom to kavar en nem sih. <hesitation> eo to momor akah no sih be eo to va'us no sih e voe peo, a va'us no voe peo pa hek a moni veh nom to gon nem sih, va'us nem o kua kamis, eo to nes va'us no e voe peo, voe peo panes momor akah non sih <hesitation> va'ih eoto iyo no sih hanan, eoto toan ino amasi tah'en, eo to toan, eo to vavoen ino, toan ino amsi tah eo to gongon nonah manih, po town nom to gon nenah kenom pa vos anenah No ko vavoen ino yah, <hesitation> ahik beo goroh vaviah pa boen, <hesitation> hik beo goroh vaviah pa boen oe to, pa'ih toa vatakah no sih, matop ino toan peo, toa vatakah, yio vatakah meno toan peo. Tavon sih goroh vaviah rer beo yio toan no <hesitation> yio toan no hanan ba naban goroh rer beo yio toan no. Asivo pet sih o tem viah rakah sih pa toan. Be yio nom pasivo, e kohe to toan nom ama tah, tavon to no rema, noma ki gon rer ama tah pa tem pasivo. Tavon to no rema sih hanan, kir gon rer a tah'en, kir hio kir pa agoeh amanom ke nom pa vahutet, nom pa hio vavahutet rere'es akah. Pok ama vahutet kenom hio vahesan, ma kear peo, ma vavinen nio, ama toven nio, ama ayia peo bir noma kenom pah kir pa iu goroh mea nenom. Nom pa vahutet, vahutet rere'es akah nem sih hanan. Vahesan, <hesitation> ir pa momor akah rer sih beo to tenes temeno ra oer. Temeno ra oer sih kir pa momor aka rer sih ba ihh, eh to vos ma kepa vamomor akah ban anon pa- pa matop, <hesitation> pa toan hanan kear pa pet te ror sih. <hesitation> e to vamomor anenom, guin anenom apa tate vapa toan. <hesitation> nom to momor akah nem, eto nonoma ke te mia nenom ke toan nom. E pah va'us anenom, ve nom pa Subuav penom pa toan <noise> toan inem ama sih tah, vave nom to gogon inem a moni kenom pah vuen nem a tah'en <hesitation> nom to momor akah nem e to te nom, iar pa pet te ror ka te mom rora ih, <hesitation> epa va'us anenom pama si tayah e to va'us anenom <hesitation> eo va'ih to te meno <hesitation> iun peo po toan, hanan ve eoto toan noh sih <hesitation> keo pa tane no sihnen pa toan, eo to tones kiu ro no sih akiukiu no kiu kakau penom a vuton taman, ke voe peo pa nes non sih pa kiu, beo gon no ama si tah kiu, rapis, rapis peo keo pa no nopa kiu mea savor, kenon pa no pa nem kakau, kenom pa kes a gove, nom pa nem o kakau. Va'ih a kakau peo to pur ena'ih. Kakau peo to pur en, a kakau eoto nem aru ataman akakau, voe peo bi, voe peo pusan non pama kiu pi mani pa, pa taun, ki pok non a kiu pi beo pok no a kiu peo von mea mamoeh kua. O kua pa no pet rer sih pa skur beo teno von, eotones pok no ama sih kiu bovarih. Nem kakau, nem pa'un, nem ama tah en enom to en nem, ama tah en a von nom to en nem, eo to nes pok no ama kiu boneh <hesitation> keo pa matop ino sih o kua peo. Va'ih nom to. <hesitation> tah en penom va'ih to pur man bat nona ih, eo pa momor aka no bah, tah en pasi pura'ih, nom pasi en si pa <hesitation> vatat ino yia bi kavar bat non. Nom pasi temenem a tah en nom <hesitation> tah en penom pa en. <hesitation> Eo to temeno a, nem peo to nem pet oh nem, anem abuh rakah. Eo pasi en po <hesitation> vakavar ino yia va'ih bi kavar, nom pasi temenem atah en penom pa en. <hesitation> e voe peo pa momor akah non sih manih bah ih, eo to meroh e subuav peo a kikiu rakah, <hesitation> keo pah vos noma ki pa momor kih pa morok keo pah sue, ih eo koheh to nes momor akah no e to kiu noma sih. No nom sih kepa kiu nom, eo pet to te noh von ko kiu no. <hesitation> E eh to va'us a viah rakah kaneneo sih, <hesitation> eo pa sue, haa ahik tah nen, eo pasi teno amatop ke oah, meo matop ina maeh koa pear. <hesitation> Tah en eotopasi nem no ear to pasi vagum en ror. <hesitation> O tem o kua bi kamis, e eo ve tones va'us no e voe peo, <hesitation> me o koa hosik bir kamis. <hesitation> be tameroer hik ta te hanon, eoto te no e sinan. Ge beo hik ta te ano, avu pir to terer pa va'us raboer. <hesitation> Eo pa momor akanosi manih bah eoto te no sih von ko pok no ama kiu boneh <hesitation> kopah momor ano manih bah amsi ti peo pet von to momor akah rer sih, nes momor aka rer manih ba e eo to te keo pah, pok no ama kiu, pok no ama kiu ko pa va'us no ra'er, masi ti peo von. E sinan neo, e taman neo, vavinen neo masi kear peo, <hesitation> kir pa momor akah rer sih, penom pet koveh ahik benom te nem von. Nom to nes vatavir avah nem. Pe popa penom to nes kiu non, nom pa nes vatavir nema, vatavir nema pama meh o, mameh von. <hesitation> Nom pa vos aru ma kenom pa te nem vona'ih, nom pa eh pok nem ama kiu va'ih eo to pok no von. <hesitation> nom to vatavir nema sih, ahik beo pok amasi kiu varih eoto nes pok ono moan, enom he tenem von. <hesitation> nom pa vatavir ahik aru ma mamoeh o, keo pa sue ke voe peo mnih bah, ear pasi vos ava'ih, eo pasi no ko te no von, eopasi va'us nomoah, pok ama o. <hesitation> Pok a iun pear, eo pasi toan no hanan, pasi toan no, va'us oah, ke eo va'us nomoah kear si pok a iun po koa pear. <hesitation> ko kua pear goroh vaviah, er to peaniror a vatavir, ko koa pa hikta temerer to o goroh to o viah. <hesitation> Va'ih eo pasi va'us oah, va'us oah kapah pok a iun pear, ka vagoroh va viah okua pear ko kua norer pah. <hesitation> vasuis inama tah, bir o momor <hesitation> pa mompr akah rer sih. <hesitation>